<laughs> No mbô resaky voa voa ndra ataôky aloha da maro ny haiko sady maro koa <hesitation> no resaky raha toa. Mitsiry amiñay añy voavoandraha taoaky no piresaiky ny haiko aloha no tañisako zañy izy jiàby zay. Da hariva soasoa avao ny andro da mbô tsy voatañisa satria maro lôatry. Fa hitañisa tsy ampy tsy ampy eo zañy zaho sady zay efa ny hitako maso eo sady efa hahaiko. Da zakako voalohañy <hesitation> ny raha voañio misy raño añatiny ao sady misy voa, kôkô ahaiza olo maro anazy. Misy ny atao hoe voandelaky io sady teña maro fitsiriany amiñay atiky zay andehañanao da misy añazy àby. Apemba ampemba koa voavoandraha tsy dia haiko zay izy io fa ampemba koa ny anarañy. Da misy atao raha reñy voa voa tsako voa tsako io zao. Bolonga tsako io zañy alohañy hodisaña moa zañy da lasa mivadiky raha iñy bo tsako lasa bony tsako nofa disa.